Hyi tsighuni shivin dagya wini bama umma amfani khin cana gma har guda mun ba ma Umma khin cana ɗani dai ma umma ampanin khin shibin ɓina ma umma ampanin khin <hesitation> kwanti. Amma shivi ʒuwai a sapi P’iyatina tighi buya ɗi va mas kwanti man kwanti wita khin sisiyai ghani ya kwi ko hyi rivin <hesitation> bu ussani masir khin cani, sai wu kuʒi ɗi cinwi amma shivi ʒuwai can ba shivin bu ma sapi kuʒa khi P’iyatasi can bama umma ampanin khin cani ghani ga ɗi rivina ko hyi ndaka tikkhinu shinkapi jalop wu ndaka iya khiyakhi man ji wa tikhina khin cani ghau wa kwa tikhina khin cani wu naka tikhina khin cani wu ndaka tikhina khin shivi ʒuwai ghan we’e <noise> mani ma sapi layakhi ma umma ampanin khin shivi ʒuwai ghani rivui ga manja ya ni bu ma umma ampanin khin cani yani bu ma sini be’e ma kuʒa P’iyatasi ma sapi kuʒa khi P’iyati shivi zuwai khin shivi man ja shivin ɓina amma kwanti ma Umma khin can gu hyi cingulele hyi ɗi kwahyiyi ba ma umma ampanin khin cani don a P’iya wi ma Sisiyi ba khin cani yawwa. <noise>